Më-yësaţba, mcina unuk, wala uliaf ja uyëkan, fakan opital bëya viţisiru bëjej tansiyoni bëjej pëwaa- u bëteen ko nciwi di uliafu a bameko unciwi di uliafu bëpicaru bëko këdaan mdanbakëdan këte- uliafu ţi. uciţi waaw.